هزعل اكتر لو محدش حضر فرحي لان في الجنازة خلاص أنا هكون مت ف مش هيبقى فارق معايا مين جه او مين مجاش خلاص أنا مش موجودة لكن في فرحي أنا هبقى موجودة و هبقى حابة ان الناس كلها تحضر معايا و يشاركوني اللحظة دي لأنها هتكون لحظة حلوة في حياتي